<hesitation> Magnano akoa iaho zany, izy io masina araiky aloha voalohany, de izy zany efa spesialy hoe fagnasan-damba, de re fahitako anazy io, da ahisignao amign'ao e lamba da rehefa aveo hidignanao rano, da hidignanao vovosavony da efa misy bouton moa zany gn'amignao ao io kitihignao da izy avao magnodign'ny gn'aigny ho azy ao mandram-pivitagny hitany hoe madio izy.